الفن جهد بشري طبعا لانه قبل في العصور القديمة الفن موجود طبعا بكل الاشكال الحالية لكن باساليب يعني مختلفة وكلاسيكية فالفن اهو يعني جهد بشري والانسان اهو الي يسويه مو الآلة